Ngënko ngí lënk ngí ací: uliyoŋ, uŋil, <hesitation> uwúţ, umbambaŋ. Malënk ngël pasëk <hesitation> undumu ayëlan pënţankëbinú, <hesitation> ayëlan pëfíŋu. Ngënko pënţaţ ngí kak mëwínaţ wël amëmpos wël surëtú ngëfundand ngí ayëlan pëfíŋu. <hesitation> Káaţ anjá wín ngël kalënk.